أغرب <hesitation> حيوان شفته هو القط يـ يشبّه لـ عنده وجه نتاع خفاش. هاذ الـ الحيوان شفته اليوم في تيكتوك. واحد لقاه برا و ربّاه. <hesitation> وجهه وجه نتاع خفاش بصح هو قط.